ابوي هو اكثر انسان اثر على حياتي اييلأن هو جان مصدر قوتي مصدر نجاحي مصدر الهامي المصدر الي اني جنت اعتمد بيه طوال حياتي اثر عليا بصورة كلش جبيرة لأن اكو هواية مراحل اني مريت بيهم و شفت ثقته بيا فاني استغليت هاي الثقة لعبت حسب دور البنية الصالحة لأبوها.